हम्रण के देश में <hesitation> निया-निया कार और तरह-तरह के बड़ा या फिर छोटा कार में के अलग-अलग दाम हो गये जैसे छोटा कार लगबग लाख में मिल जाये जैसे और बड़ा एस्योभी कार लाख कुनु-कुनु लाख में भी मिले जैसे और उपयोग कर <hesitation> पुराना क लाख में छोटा और लाख में बड़ा कार भी मिले जैसे अगर दुर्घटना ग्रस्थ कार हो गये जैसे जेकि उपयोग में लावल जाये जैसे तो उसब कार लाख में भी मिल जाये जैसे।